والله في اطعمه عاليه يعني بسيطه في احيانا ,الناس ياكلون الجبن ,في ناس ياكلون يشربون اللبن كذا ويشبع ما ياكلون ان اللبن يشبع في ناس ياكلون الفول والفلافل وهي اكله مصريه مشهوره على مستوى الشرق الاوسط وتكون اكله حلوه يسوونها المصريين بطريقه عجيبه حلوه تجذب الناس ,الناس كلها تاكلها طبعا لانها اكله رخيصه ومفيده.